أكثر اللحظات اللي واجهت فيها إياها خوفي وقت اللي توقفت عشان الخمار، كانت هذيك من أكثر اللحظات اللي واجهت فيها الخوف بتاعي، خاطر كنت نخاف إني نواجه نفس مصير بابا، مع ذلك، اكانت عندي القدرة إني نجف<> نتكلم<> و إني ندافع على روحي، حتي مش بكي القدرة والقوة اللي تصورتها، أنا ني في الآخر قلت أنا ما يساعدنيش وما نحبش هذا، و أنا ني هذا يساعدني وهذا نحبه.